Ma näi jälki suvõl ütte dokumantaalfilmi, miä kõnõl' ka justkui sääntsest <hesitation> kõrbõelost. Aga ma ei mäletä tuust mitte midägi.